Allor 'o posto bell che aggio visitat ultimamente, è l'Egitto <hesitation> Sharm el- Sheik, <hesitation> pecchè ritornando a prima <hesitation> so appassionato 'e acquariologia. E <hesitation> allora <hesitation> dove stanno 'e, dove sta 'a barriera corallina, là vag ij. Pecchè aggia verè 'e pesci colorati, 'e coralli 'e tutt 'e culur. <hesitation> Poi come ho detto, a me m' piacen 'e zone calde, zone dove <hesitation> c' sta che fa semp caver, <hesitation> zone dove può sta sempre in piedi, in pantaloncini e maglietta. Poi un altro posto che pure è stato bello <hesitation> qua in Italia. A me mi piace assaje 'a Puglia, 'a Puglia, mi piace Vieste, Gallipoli. Queste zone qua sono zone molto belle e <hesitation> m- m- mi sembra di stare fuori <hesitation> ai Caraibi, ceh perchè sono delle zone, specialmente in Puglia che sembr, ca m' pare che verament stai, <hesitation> stai for, stai ai Caraibi. Infatti è è, <hesitation> sta 'na zona che è soprannominata <hesitation> la Maldiva del Sud. <hesitation> Sì queste sono le zone più belle p' me.